بالنسبال ليا نحب نكون عندي القدرا نتحكم بيها في الما, على خاطر الما هو بصراحا أساس في الحياة هذي, كل يعتمد عليه, مالزراعا لاحتياجاتنا اليوميا, اللي نستعملوه فيها, أنا لو كان عندي القدرة نتحكم بيها في الما, ننجم نساعد الناس ونوقظ حياتهم في حالات كيما الجفاف, وإلا الكوارث الطبيعيا, النار بالرغم من قوتها, أما يمكن تكون خطيرا, وتهدد حياة الناس.